لتجهز طبق سلطة فواكه بسيط جدا ومشي تختار الفواكه إللي أنت تحبها مثلا تخفينه فواح موز إللي أنت تحبها تقطعها إلى مكعبات صغيرة بعدين بعد ما تقطع الفواكه تحطها بوعا تحب تظيف شوي عصير ليمون عشان يحافظ على الفواكه وكما تظيف عسل أو سكر إذا تحب الطعم الحلو تحرك الفواكه بالطف وتحطها في كؤوس أو في وعاء زي ما تحب وجاهز.